Rahà afaka an̈aboan̈a zava-kanto aminakà, teatra irô tantara an-tsehatra àby io zen̈y. Abôkà eo hira karà zen̈y, avy eo koà mime, ià, tantara tsy mivolan̈a. Abôkà eo tonokalo ndraiky poetika àby io.